Yiri year yo, bag abo ba yimbi i bira wo yi ba ka yagho kuni yiri yerra yo, nig imu ya murri kki yer yo a ya wo yi a gab ba yimbi a yakh kuni ba aya wo yi a gab ba yimbi a sakh kun a wuri ba, a ya wo yi a yaa la aba, a na mam ba yoa laa ya gballa yo, ba yimbi yay er ya malen, yere ya yoa mi b aba gabo tiro wo ngyo, wo tiglo bamu yana dua wun a bakuni. Ngewun wo turi wun ba baba yer u bay er y oba a peniya ba-a peniya b aba ya wo yin a marto, mini ya kya bal gi dimin, yana moa yo min yo mun bamma muni kur muruk bighe muruk gi pakhha wuro, kuur muruk mu ya bigh na wuro, muruk nyong muro, mollong par muro yana, kya kur gi gille lama gog tollo, tisi ban, kur gi lagh mi tasa, ya year yo. Ba pakh na na b anni yen yay er yo kere mu yanami mini ni yen yay er y oba gha gib a iyer y oba, bo balo maba, yay er y oba, ba yigla mi bamburum bay a yer y oba, ba kya la aba, yay er y oba, ba kumo muro ki wuni ashagh ba yimbi ba. Ba yap akh gibana pip, bay agha kya bini ba yimbi, ya year yo, bo balo manany ya year wo, boy a ghana gi ya year yo, bay a nana mata kulli ya year y oba ga na mata kulli ka no ya year yo, ba yagho kuni ba yumbi ya year yo, bo yimbo yaba balgi ba yagho kuni ya year y obo yimbo male ɓa balgi ba na mini molong gi kogho yana, ubungun yana ki kyalaa iyera yo, da kyaka la aba yu ka do ɓa mugyam kin ghaho gi gilli wo molon ba balkun di, molon ba balgi, a ba kya bal gyo bag ho bi yimbo, ka tigho yi a miggo, ka tolo yi ka kena gi kaglo ki kya ɓa balgi ya year yo, ni gima yuni ni kila kre yere ye ba tiri wo ba nge bila, ba yimbi ba mu yani na yeri. Ba yer kere ku muro, niyen yay er yo, ba luto na nama hm-hm mud oni bamburum b ani ba bibne bamburum, iyer kere muri niyen ya yeri yay er y oba, ba pagho mashangme gi bamburum ya year yo, pakh mashengme gi, pakh mashagme kene, mashe a tol ngbang molong ka ghabi bamburum, ko kere gi n u toghsog, wo gi dusu mur ko ndangsang tolo ma ya magni Ko gitagh mua kkuri, ko ka keb bugha ba kuro mogho ka keb bugha terum ka gha biya mogho mogho bo nbiu yue, ya beghri na ri wuri ya nama auya gitakh mini ni gitaghe yen ni gita ghe kagham wane, ni gitaghe munam yen, nim unam mini yuni wuram mungu ba, munam mini pakh na na, munam mini year minam nyera yi nyera munam nuni nyera mini baminni, nyera kahkhi bamini, nyera numi ba mini, nyeri kaman balam. Bo gibira ya tuku muni bamado ke giti tuki minam ku wuu ken nnighi tebe yere mi nyani wo yi a nu balam nyera yi ki bamburum yer yo, mini nig imu ya yuni yere a yer yo, mini nig imu ya yuni yere a yer bamburum. Ba pakh gumna yuni ni yere b ani yen yay er yo. Mele mini ka logho muni ya kya ua ki tol yo a mi gi kogho ki-ki kiki tuso yo bamum ya gab yo wuni ngi bamun ya gab yo wuni kibi yu tutu wo ba sakkun a wuro ba, balo ma bay a yerbo b aba kyoa laa a don y aba a yerra ya, a pagh biya mini, bay a woyi a pakh biya mini, ni mmuni yen ni muni ba mini ya year yo nyagh mini npakh nena ya year yo bo munodi ya kya ba balgi bo gi yongh gi bira ba, ba karo bi mundi ya yira yo. Ba pakh bay a yer y oba nig imu ya yuni ni yere talakhire ba nge bila wo ba tiri.